نوعين من الطعام لبقية حياتي، أختار الأرز والدياي، لأنهم وجبة متكاملة وسهلة، وأجدر أضيف لهم الخضار أوالصوصات عشان أغير النكهة كل مرة، أنا من عشاق الدياي، أحبه مرة، أحبه مشوي، مقلي، مطبوخ، <hesitation> بكل أنواعه.